Na nka kuu iku te livi ni ka janaña'a nkai lo kua'anchi kala'anchi chikoo, te livi ni iña'anchi ni ka jnai ndakau, ni ni kuvií chinanai naá, ya'ai naá, taka kulanduu naá, <noise> ni-nijna'a, te ni tajni ye tia'a kuií naá te ni ñe'enchi ni lakanchi ñujñe naá, te livi ni kala'anchi ye chiko naá, iku ni ka kaa koyo lo ni kuu nka viko naá iku naá.